कागज बणा बा जो सीदो सीदो तरीको जो है नी कुछ अनि तरीका से है। कई असा पेड़ रेवे उनमे कई सेलुलोज करके एक चिज रेवे। तो उनी ये अपण है निकाल नी पड़े तो उनी य जद अपण अलग करला। तो उणी पानी के अंदर राख के कुछ समय तक उनी रखनी पडे जिसे की उमे नरमाई आ जावे। तो अलग करके तावडा मे सुखा दा तो अपण आ एक एसी परत प्राप्त करा कागज़ के जसि। फेर् उपे कलर तोड़ो यू डाल के कागज़ को वु रूप देवा। तो कागज़ बना बा को जो तरीको है णी वु कुछ अणी <noise> तरीका से है आजकल रद्दी से भी उण की लुगदी बनार कागज़ बनावे।